Nifurie bhanda bheche bharafurie mongo there bharanjo, bharachinjwa njafi there bhasheirwa, bhandu bhecha alafu ni bhaya waumini bhaghire dini kole bhakyaamini Mungu wa keni. Lakini bhandu bha ngafi bhachirera mongo na bhafujo, bhachikavhwana na ikabha bhandu bhakua nibhaadu thira bhafurie kwa kweri inyi niakwa niku nighire mani yakwa ya dini yakwa navanda vaghire dini thabho nichibhaheshimwa bhandu bhaghire dini thabho ilubaha mdu wowoshe araghire araghire Imani na Mungu thighire Imani nawe nyi. Mdu araghire Imani na Mungu nay thighiree Imani na wenye Mndu aghire Imani na Mungu nimfurie kwa thababu nim du alrima iishi na bhandu kindo kicha athaidia bhandu na hasahasa mwanadamu lathima uthaidie oroo. Utaidie oroo akulwaa hata aratuee ukakora kijo ukakolewa Jirani wapfwa aghire kihowe kwamtikia kana kwamwilaghonjo uondue kakichoka. Hata nikileha nivonire mama weru akira kiho mbogha telia bhughai aghende kwajirani akolie akyaya akya <hesitation> ighatha amfikia mbogha kole nika nyama mtikie kana kapere amtikie. Henaikyo bhandu bhecha ni bhobho bhandu bhache heshimiana bhachiheshima bharwee na bharaghire bhalaghire bhwaugu tha bhalevi kana vukaa luvagha hundecha kindo kyailaghwa mirangi bhanda bhakya mirwagi bhandu bhkyaputa mathua inyi nighire Imani yakwa mdu mcha niwia achiikaana bhana kindo kicha na achiishi na bhandu kindo kicha.